Per nare ra comi dni rchiglaza gy ni rack zack ru zëzy, velna nú th chi riob nú, xina, carhë chionu a, nú th lath, zëtbudy ni na sencill gai xuny ni, zëtbudy gy a zob gye ni gula lo zëty che ni, zëzy runan ni chi ni nani val’na riobu gaw th xini, tchi bya nare’a zëga za bya, tchi cuñah na rni raba cuñah gicuatio te ni zëzy ru run ni tchi lo que es einty za bza neny ru rzob ni, zób ni gai ni por hor mas tiop hor, chon hor zob bzá gai, en cambio ni lá cuñah, cuñah laz th xobginy pap za th ah zëzy nan ni la ni va. zëzy ru gackche ni va valna za chi riob bmiety, zëzy ru nany danunú va, ni dis nana runche rebia, ni na maru zëzy gackzack.